Lu scrusciu di li unni supra la plaja mi fa pinsari a la calma di na jurnata di stati; mi ricorda passiati lenti supra la rina a la calata di lu suli cu li peri nta l’acqua. Mi duna ‘n sensu di eternità, comu si ddu scrusciu nun finissi mai. E porta lu bisognu di rispirari libirtà.